Kodda tayo roko wan dobo nyamgo nyamdo jyemari chita, ko bo nyamgo nyamdo jyemari nyabamdut wumadir, ko bo doggo wala si utare.